Ndiwesa nditole imboka jamajani, nditondola, <noise> ndisusumula mukivya, jingasusumulewe likwipula. Nditole ulutesu, ndikwanika, ndinganike, jikuma, jingume, nditola ndivika mukinu ikinonu, kina kikwingisa, ulukasi, ndingavikumwa, ndiwesa ndivike inamwaka iji, imwaka kukukwitsu kwadatu au kwavili, jumile, puitereka witora wiu- wisi- wiwituma padebe witsabika, <noise> jingasami tsingaisabikwe wuwutsuka ungautsuke wutereka, jiva nonu wuwule, ila, ukuumia sana jiume sana, ungumile uli kidoko, jinangika. Alafu ungumi sana uwesa utame nave nakive imiaka kidatu, kine kwasababu jumil, alafi ivika mukinu, kiki nakwingisya ulukasi ukuyuvika utumbika ukyanya, ungavike paasi, paasi apa palinu sisima. Uwusisima uwu waitungu rukasi, wunaka jinangike jifundile au jiva ng'ali, kwahiyo palya piva pavivi kwahiyo, witumbika kukyanya, ungatumbike kukyanya, imboka uwetsa uveza uwu uweza wumi mna- mwakiji wili imiaka kidatu nakive kyeni.